Do prej pjesve kryesore t’kerrit jon motorri, akumullatori, vollani, ndrrusi i shpejtsive, pedalet, kfaçilla, rrotat e kerrit, ulset, dritarja, pasqyret, edhe ma kryesorja, freni i dorës.